Shiya paalthu, shiya sutdae, shiya maakir, shiya footdu, shiyan’tufu, shiyan’kwa, shiya mudfae, shiyan chis, shiya emtthae chiya kummae shiya kin paalthu, shiya a kum’kaa suddae.